सबसे आगे एजो ए हमारो देख भारत। तबे चिन ए अमेरिका हो। अफगिंसत लिपि ओ श्रीलंका ए दक्षिण अफ़्रीका हो फ़क़शीद अफ़्रीका ओदे। इजराइल हो पुरत्गल हो।